Wattu wattu weh lagho wenoh na illani ware lah wato wo wo ni menji menji ɗokle muyi ɗokle khei khasin kuma khomun bro ɗokle khei bamu khasim mur mura wara pil am mura wara pil am har ɗita khobemu ti piɗi kuma ti piɗi wa illinah tiye sin fa ariyi iʒollim amma phep mami paɗi manni proh siɓɓa to minati ma kyol kuma phep ma yi khidan wikhe ɓiran kho mu wanna mu khokko paɗɗo muyi kokaro muri ra pil am kho mu rapil am kai mu rapil am. Sai mu persuru minah, pengharamun minah khanun tuwo minani damun ɓo kho ni warari mina dani kwana di ɓak weh khere khi khei tiya minaʒum angiji kyawo ware minani tereni, tereni khori minaji dago weh nighi ɗinwo khu ri ɗina lah khu khei makhu kyo ɗoklo kuma ka peɗi, kha peɗi khei ti dokle melen manni kha siɓɓa serep melem manni khaɗemun kamin nan karfe gwanmo muri ya khume wara sina nih weh weh inuyi khenan.